කුරුල්ලෝ නම් කළොත් <hesitation> ප්‍රධාන කුරුල්ලෝ විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. කොහා කපුටා ඇටි කුකුළා පොල්කිච්චා දෙමලිච්චා පැණි කුරුල්ලා චූටි කුරුල්ලා සුදු රෙදි හොරා සිවුරු හොරා මයිනා ගිරවා වවුලා බකමූණා රැහැයියා <hesitation> පිළිහුඩුවා <hesitation> වඩු කුරුල්ලා